أكتر حاجة غريبة في حياتي إن أنا دخلت الكلية دي كلية الألسن جامعة عين شمس اللي مطلعه عيني وضاغطه- ضاغطاني بطريقة لا توصف والدكاترة فيها مرضى نفسيين وبيحملوا علينا وخانقنا وضاغطنا ضغطة ما يعلم بيها إلا ربنا فا يعني بندم إن أنا دخلتها أوقات.